काल्ह कलबा जुना गुल्थि माड खबाउ होइल रेहे घरभरका मिठ मानके खैलि । मोहकेत बन्‍ना मिठ लागल रेहे अभेलुक्का कहिदेउ याद है । अब इ गुल्थि माड पकाइक तहनि का का चिज चहता, कैसे पकैतियाँ? इ बिषयमे बात करबो कहलेतिति इ पकाइक तहनि एक ठो बट्लि चहता, पानी चहता । अइसने करके चाउर आउ मिठाइ चहता । अतरे चिज होइ तौ गुल्थि माड बनाइ सिकजिता । अब गुल्थि माड बनाइक तहनि सबति पहिले ते हमके चुल्हिमे आगि बारे परता । ओहका पाछुक चुल्हिमे आगि बारबुरके बट्लि बैठाइक परता । ओहका पाछुक उ बट्लिमे पानी डारे परता । तब एक घरिक पाछेक हमके चाउर धो धुके हमके उहि बट्लिमे डारे परता । तब जाके ओहका उप्पर हमके मिठाइ डारेक परता । तब एक घरि पाछे कहिदेउ अब इ भात पकैना तिति थोरि देरे लगता माड पकैना । तब एक घरि पाछे हम्मर माड पाक पुकके तयार हुइता । खास करके इ पन्हिंयर होइल कारणति गुरुगुरु लगता आउ होर्‌र होर्‌र पिये फे बनजिता । खासे अब इ गुल्थि माड हम्मर कठरिया समुदायके <hesitation> खानाके रुपमे है । तौ इ अन्य ठाउँमे ते नाइ मिलता मुल हम्मर समुदायमे इ <hesitation> तमान प्रयोग, चलन चलतिमे हे प्रयोगमे है, मोहके फेक जेदे मिठ लगता ।